Hiŋi ŋ bée kóokó manáa, ŋ bée mako manáa, sɔkɛoo sɔkɛ bée ŋ boo ma ŋmbɛ to a maã, ŋ bée táana sɔkɛ naã, tee mɛmu wai ŋgée ŋmbɛ teena keɛ laa komu ŋmbɛ a maã, hiŋi ŋ bɔ bɛ ŋmbɛ tawa kɛ ŋmbɛ sii a maĩ mu fɛla muĩ liambo sá, kɛ hiŋi ŋ bɔ bée kaŋ bii ŋ loŋ kehɔ mbɛ sá ŋmbɛ tee kehɔ wa ŋmbɛ tee saa wa, ŋ bée taa kaŋ ŋmbɛ tée lɔɔ saa kehɔ ŋmbɛ fiya bɔ bɛɛna.